का बात है आजकल बहुत जेदा जीम जाईत् देखत हौँ। कुछु चक्कर हे का? <laughs> अरे नाई नाई मै ते बस् मजाक करत् रूहुँ। उईसेफे जीम जिना चाही, अपन स्वास्थ्यके ख्याल कर्ना फे चाही।